Ing'uku vunukutsinza uwesa ukuunde, udindile munyumba, au ukonge ikilunde, au ukujileka jitame isemu mabayo nijihawesa ukuuma. Baada jiapo ukwibata. apyawibite, utsinza, apyausinzire utenga ukutenga kwanza amakasi, kijevula poukwibate ing'uku utsinza, apiusizure, uloveka amakasi amapyusu, apyu ulovike mmakasi amapyusu, uwetsa uvika mukyombo ikingi itila amakasi, utengule ukuwesa amanyoya, apouwesitse uwesa utumile inususaa au ilisaa limoja kwaji jakumwandaa uku- ukuwesa amanyunyuya. Apiumalile apo utumbula munkati uwetse firigisi, uwese uvutumbu, uwetse ihisolelo, uvika papembeni baada japo jisikali inyama jiene, ukavanya apiukavinye ukidaki ikidisipande, uwese uvike musufuria au mukidishi, kwaji jakusuka, wisuka apyu usukire uvika munanii musufuria, apiuvikire musufuri utenga apitengire uwesa uvike ili- ini- ivinanii ilimau au indimu ijawunga, apyu uvikire ijo uvika umwinyo apyu uvikire umwinyo uvika utangawisi. Fyouvikire itangawizi uwesa uvike ikitunguu saumu, uvika pyu uvikire jijivula pyajejeuwe ukalanga, apyu ukalangire uvi- uhetsa mmafuta uvika mukyombo ikyakopolela amafuta, apiwe tse- we- uvikile mula, uveka kwaji jakulya tayari utengule ukurya kama ukurya wu- kutsa au ukutsa uvika mukideri, utenge ukuvakendesesya avana napene unave numwinyo nipilipili ijakutereka, utereke ipilipili wikidi inyanya, wikide ikitunguru, wikide itangawi i- ipilipili, uvike inye- ikitunguru tayari, uvika amafuta uvike ikitunguru, ukwitsa inyanya siipya pyasipye silojike kabisa pala, puvike ipilipili, vyouvikire ipilipili upindula pindula silulainiha, <noise> pyasilainike uwesa uvike mulibakuri au mulihontena kwaji jukutsitsinyama uwapyavile avanu vukulya hakilwenyi. Valihenyama, navange vuitereka sivya <noise> avanu navinokwa, koo twetanga kukutereka kutereka vunonu javanu atie inyama jinave mukideli jingwaru muninoku. Koo ing'uku jikwandaliwe evu tereka pyouterike, wisope isirungu, apiusopile isirungu, <noise> ukaranga pyu ukarangire apyajipie. Ukivikira mukideli kama ata jakurya juve wesa uvike jisisima kidoko, wirya pyu urye basi. <noise>